Enáñ áséríóñó nsíyíé sádé ídéhé áfud ágwo ékòb usém énáñ énuñ íkémé ítáñ íkó ínó énáñ, ádééé mbíò sínuñ íyíé íkpóñ énuñ éríóñó náhâ étáñ íkó nné énáñ ádé, énuñ édé énáñ ádé ákpésiò ujò ámmó énuñ élióñ ujò áyésiohòdé ségwóñó, sádé ákéminám ányédé ké mmóñ íbáhá, bót énáñ ádé ákém'ísíò ujò ánsiyíé ikpóñ áwílíóñó sé ányé táñ ádé k'ájém mmóñ or ányéjém nídíá. Ágwo mfén ákpésáñá áká nn'ítié énáñ, énáñ ádé ákémí jiré ágwodé átwák ágwodé. Enáñ ádíóñó ánsiyíé étiéti